اكيد لعب الكوره طبعا وبدأتها في الشارع زي اي حد، طبعا دي اكتر لعبة شعبيه، واكتر لعبه مسليه، واكتر لعبه الناس بتلعبها، دي <hesitation> دي الذكريات كلها فيها والاصابات، بس هتفضل برضو احسن حاجه الواحد بيستمتع بيها ولما كبر معتدش قادر يعملها زي الأول